Passporou nga kébé sirono ké niya ana voyazé anganagni voyazéné, anganagni télé na missalé ηutu france, anganadaga aéroport indan tirindi kaytini béni passeport nkéfini kou gna kou do a na katti danguini. kéfini hara ngama daga hara aeroport, wo kou diamané frontiere ké angana mounda a nan dangui katta mourténi a laye télé, a na dangui téye kenthiou kofou manté a na touwindini soro kouwa sere bé geunaηa khadi passeport ké manna ni kégna.